अल्गेरिअ, होन्स्किति अरब्, मगिस् अरु फरसि, भब हमिद्र मिश्रन् इस्लम् धर्म पधन् धर्म हेसबेत् लोइ दोइनोन्दि। जिभोन गोभि पर्भात् पेलै तर् बोर्खिस्तो होइसे हक्ति हलि भिर्बर्कि खम् पर्को अतिथ उपर गुर्तो दिअ छ्हस्तोर् बोर्खिस्तो। जुक्तो तरम्पर रगत् खय्द अरु हन्गिद् हुस्तो हिल्पि अरु हन्गितोके धोरि एक् होजिब् कलैपद् पर्भात् हकोलुबो रोखोन्। हिल् अमजि गथनिक् तर लिन्गो भुमिक तिलोत नेवि गित् अल्गेरिअ पोरियलोर् एकोको होमजोर् मुल् छ्हस्तोम्बो बुलि गोय्नो। कोर होइसे परम्परगत् भबे स्वमिक् रोबि हेसबे लुअ होये मोहिल हकोलोग् सहयोग् बुलि ख कोर होये अरोबि भक होइसे। सोगरि भक अरु सुनि धोर्मो इस्लमि धोर्मो सोगरि धोर्मो होये।